زما په ذهن کې د يوولس شمېرې سره دا مفکورې راځي. <noise> توازن: ځکه چي يوولس دوه، یو-یو عددونه لري، داسې ښکاري لکه یو تعادل یا یووالي نښه وي. بیداري یا هوښیاري: ځینې خلک باور لري يوولس - يوولس وخت ، په ساعت کې د "معنوي بیدارۍ" نښه ده. نوښت او بدلون: د يوولس شمېره اکثره د نوي پیلونو یا ژور بدلونونو سره تړلې ګڼل کېږي.